To, arsilaamay araŋ goono ga maa aayi. Ayga ba ay ma ci araŋ se Laabey kaŋ ay bay nduɲɲa ra kaŋ yaŋ ay ga hin ka ci araŋ se. Laabey din no ayga ba ay ma ci araŋ se sohõ. Araŋ di, ir gonda: Najeriya, nidi laabu no kaŋ goo nduɲɲa ra, ir gonda Ghana laabu no kaŋ goo nduɲɲa ra, ir gonda Cameroon laabu no kaŋ goono nduɲɲa ra, ir gonda Faransa laabu no kaŋ goono nduɲɲa ra, ir gonda Côte d'ivoire, ir gonda nga neeya America, ir gonda Switzerland ,ir gonda Dubai, ir gonda nga neeya Saudi Arabia, ir gonda to nga ne Africa day laabo day kulu kaŋ goono day kulu laabu no kaŋ goono borey se nduɲɲa ra kaŋ yaŋ i ga soobay ka ci. Cindey din ay si hin kani ci araŋ se sohõ da manci ay laakal ganda no. Araŋ may laakalo ganandi nda, araŋ may laakalo gana zuwa lokaci fo ayga ye kani ci araŋ se. Laabey kulu ga b'a nduɲɲa ra kaŋ yaŋ ay man ci kaŋ yaŋ ay si duwa ka ci araŋ se. Wadin yaŋ kulu laabu yaŋ no. To laabu fooyaŋ kaŋ yaŋ ay man du ka ci araŋ se, ay man ay diɲa cindey ga no. Sohõ ayga hin ka ne araŋ se ay ci Ghana wala, ay ci nga neeya Africa way Dubai da nga neeya Côte d'ivoire kulu day ci.